Te sjelljurit, zebrat kanë tedhéncë të jenë më të egra se kuejt, të cilët janë zbutur për mijëra vjet dhe kanë zhvilluar një lidhje të fortë me njerëzit.